بالطبع الفن اليحسن المجتمع لانو الفن ينمي العقل وينمي الروح الانسانية يعطيها يعني ندرة الحالات <hesitation> والشئ لم يكن للخاطر عليها بال